أفظل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة، ليش؟ لأنه يعطيني فرصة أكون قريب من الطبيعة وأستمتع بالهدوء والهواء الطلق التخييم فيه تجربة ممتازة أقدر أستمتع بمشاهدة النجوم والتواصل مع الأصدقاء حول النار، بينما الفندق الفخم يكون مريح بس ما فيه نفس الشعور بالحرية والتواصل مع الطبيعة.